Puna jeme ideale ish kon ajo punë që m'kish jep mundsi me zgjidhë probleme në mënyre kreative, me përdorë aftsitë e mia n'kërkime edhe n'komunikim. Përveç ksaj, puna ideale ish dasht me m'ofru edhe mundsi për rritje edhe zhvillim t'vazhdueshëm edhe fleksibilitet.